أ <hesitation> أفظل <hesitation> في رحلة مع شريكي؛ لأن الرحلة مع الشريك يمنحك فرصة لتعزيز العلاقات، وتقوية الروابط، يعني يمدينا مشاركة لحظات خاصة معًا ،استكشف مكان جديد كفريق، بينما الرحلات مع الأصدقاء ممتعة، لكن الوقت مع الشريك -يكو- يكون له طبع أعمق ،وأكثر حميمة.